دا به له وخت څخه مخکې خبره وي، که زه ووایمه چې زه په لابراتوار کې جوړه شوې غوښې ته د حیواني غوښه په پرتله ترجیح ورکومه، خو باید دا هم له پامه ونه غورځو چې ډیر داسې توکي چې په لابراتوارونو کې جوړ شوي دي نن سبا زموږ او تاسې د دسترخوان او د ژوند برخه دي. <hesitation> او ممکن یا په نیږدې راتلونکي کې دا غوښه هم زموږ د دسترخوان او زموږ د ژوند په استعمالیدونکو توکو باندې دله شي.